Noy fowinirta tantije fa wula e nder fulluninga. Tawe a waddi bullinirga ngan a huɓɓinga fa wullulo ngan ga tawe falkemete fara hedi yago keme tati e cappanɗe joy fare hayte. Bawo najjum sai ɓattina tantijeɗen kefate, ɓoltaɗe ɓawo a ɓoltiɗe taye keɓa, jula tantijeɗen, keɓa labi juleɗe ta juluɗe fu ngadda nebban moyta haa ta yibo bo nder ɓoccode ma a wodu ɓeɓɓe leɗɗe ko ngattata ne etta ngatta nder bulunirga ngan, accaɗun faa yotto nukkuje gon den sai cufta tawe ɗun fu ɗum ɓendi ɗun haurontiri